jor pu jor puyi yi chanda yi chandi sị kayi chandi si a miringyi lai yi twiyongo itono a goro karu yi nin pu pargu a goro karu yi nin ti kangu a goro karu yi yi taranni yi tarani a poyo pinon kayi nin mwa mwa yo a poyo pinon, pung don ka no chana don ito don nyanki kana chana don ito don toh. yi ningu yi ningu yito yi ningu yi ningu yito a jor punou nor arri tagu junu yi ninguwo ku kuru gamdi kina yi de gu a kono yi kur gamdi kina yi degu a kono yi kurgu yi degu a kono ba jor pu ba nuwa pi am pa ee nor- nor nu wa pu nor puyiri toh pima kura gamdi kina ma pana pina kama su ma kingwa a ninga dap a ninga kuni kuni don ee yoh to wuna tunda ee abunnan a yoh yi dir a miringyi a yo minyo chika nuwa spar min yo buto. mer nor nor yirti nuwa kura nuwa parminyo pina a yominyo buto wu yi buto ya ya ya ya bwuri yoko yoko, don tono chandugu sei piyi yan abunnan <hesitation> tara nuwai a poyo pinon <hesitation> taran don <hesitation> chika yadda ku <hesitation> chegu kina ba yoyiru ba yoyir yiriti yo mwasi ningya yir wo murmaa koniyiri don tono chika yadda kun chegu kina <hesitation> kiya kiya wuya bu ya nin ba yo nuwa bu kachani sei taran itowa ka taran poyo pinon, ka mo mo ya kono nemnem wu mo panu ne yo woyi nuwa bu kasu wa ka bangyai kana bu nuwan nuwan yo nyiminuo irtikange ku mo tendu mwakana a miringi lai kana tendi mwakana a miringi lai a calamna amma ka no che kun toh. ee nerwu duk abunnan ner wi jor pu no chana sei nor nor nuwa ba ninga nuwa kur tubak nuwa par kana piyau <hesitation> yowi nuwa bu <hesitation> direngi ba a miringi lai. nwo sagu kiya wiya yi numa bu yi pusini kemwa bu nu tu yi cheguwa kayito nindi ba yoya mwa bu yau ya nuwa bu parduwi siya sii kana piyau wa.